Énáñ né ěbòd, ádé ùkém ùkém, énán né ébòd élióñó mbòn siyié ámmó, ùsùñ né élù énáñ né ébòd, ékáméké élióñó mbòn siyié ámmó ádé ké émá ébén ébòd ílígwó kénáté ánsíbén ébòd ádé ilí ádúk íkód ákékpéké íkùm ábén àsók ébòd, ébòd átá, sé ébòd átá ádé ásùk ábéné ányén áché ánsiki kpeke ikùm ádé isók, áliónó ké ágwò ánsí kpéké íkùn ísok adé ké anyé iyíé émó, ásùk ádé áfùd íní mí íní sé ébòd ádé ákùd ágwò nsiki kpéké ikùm isók ádé kpédé ké ikùm ékě kpeke ésók ákwéñé, náná ábébéné ányin akùd ágwòdé ádé ntidá ékpèwò kéé ányibén mkpò adé ányí kòd ágwòdé íwò kéñdicliá ibáhá sé émó idiá, ják ákébén ñdichia isok émó ná émó ídíá, ùsùn né élù sé ébòd ákámá álioñó ánsiyie, ádédé, ùkém ádé nkò né énáñ. Ágwò ámá kédeb énáñ íligwó, ánáté ñtéyé ábén énáñ ádé. Ásáñá ádùk íkòd ákédá ábéd énáñ ádé énáñ ádé áfá mkpó átá, átá, átá, átá, átá, ámátá nẽ ékùd éwò ké énáñ ádé ínékéké itá ábá mkpò náñà ákétá ké ntùñó ádé, ánálióñó kétùñó ájùkù, ányé áké miá énáñ ádé. á kpókó ábén ágwó álíká ñdé eséké éñwóñ ñwón, énáñ álánùñ ikísùk ísò ásìn áñwóñ, ñwóñ, sé ányé wóñ ádé ámá ásùk ábéné ányén áché ánsíkílád ányé íká, ágwò ádé ágwód dát ké ányé á lióñó ánsíkí bén ányé íká né ákédiá mkpó, à lióñó ánsíkí bén ányé iká ná áké wóñ ñwóñ ké ányé íyié émó, áfùró íní mí ìnì sé ányé ányén, sé énáñ ádé ábéné ányén ákùd ánsíyie, échid ádád ányé á lióñó ké sélí ádé ké wílí bén émó íká né íkíchá mkpó íwóñ ídiá né íjùkù.